طبعًا مادة مفيدة جدًا، إنها تساعد على <hesitation> معرفة كيف تحط المال؟ ووين تحطه بالظبط ؟ وإيش الأمور اللي راح تساعدك في زيادة دخلك؟ وإيش الأمور اللي ممكن تخسرك مبالغ عظيمة من المبالغ اللي إنت دافعها، فهي مادة عظيمة جدًا، ومادة تساعد على ك- معرفة كيفية الاحتفاظ على الأموال حجتك، وكيف توفرها؟ ووين تحطها؟ وإيش المشاريع اللي ممكن تحطها فيها؟